Han mansama-ndéji-mansama akane nan ringi mhanka niiroma; foo ndéji mbaanangh né wora ndhééne nii a déti mbé, a fu mhanka nini niiroma ifuu mahankatini mbaanangh né: kodu ntalanne kanar. Ni italane no koduma mbé, runa mu ringi mhankatini. Katu woo ni dockma nu dockati mbééghine, dockma ngo yiingati, na sa talane mo kodu dantane, runa mu ringi lhaasitini yééma mu la soobtirini kaa gnini ni